<noise> Agnamiko aloha, azo atao hoe karazam-boro avao pingouin regny. Satria, izy misy helatsiny, na hoe tsy afaky mitily zany fa izy misy helatsy. Izy koa manatoly, manahaka ny voro-manatoly le- regny avao zany.